والله مش بلاصة معينة أما أكثر حاجة نحب نزورهم وأكثر أماكن نحب نزورهم المتاحف يعني ،خاصة المعالم التاريخية الفرعونية يعني نحب نزورهم نحب نشوفهم نحب نتعرف أكثر خاطر تاريخ حضارة قوية وباهية فالأماكن يعني كي نقولوا نقولوا خاصة المتاحف والمعالم الأثرية وخاصة خاصة الفرعونية